Ilà ñy manampaky hoho <shushes> mba tsy hisy, loto mipetrapetraky aminy ñy hoho ntsika, mba tsy hisy <shushes> loto mipetapetaky aminy ñy sakafo jaboentsika na aminy ñy sakafo ketrehitsika na hampilitsy arety aminy ñy vatantsika, <shushes> zay Ñ'antony tsy maintsy <shushes> hanampaha ho.